هو انا ما اعغف وما كن تعلمتو اسوق بازگل بس هو ويحد لازم يعف يتوازن اول شي ولازم يتحرك حتى يحافظ عل توازن مالتو <hesitation> ولازم اول شي يكون هادي وما يتوتر وكا يتشنج اي و يمشي يعني خلي احد يكون معانو يساعدو ولا يمشي سريع بالبداية